afar lítill munur er á fylgi hægri og vinstri fylkinga í Svíþjóð samkvæmt útgönguspá sem birt var klukkan sex í kvöld þegar kjörstöðum var lokað eru næst stærsti flokkurinn samkvæmt spánni flokkur fólksins vill hækka skattleysismörk í þrjú hundruð og tuttugu þúsund krónur þingmaður flokksins gefur lítið fyrir svör fjármálaráðherra um að slíkt kosti tæpa hundrað og trú á því að örlög þeirra verði ekki þau sömu og íbúa annarra héraða í landinu sem stjórnarherinn hefur endurheimt þetta segir kennari í sem fréttastofa ræddi við í dag vísindamönnum í Bandaríkjunum hefur tekist að búa til gerviminni þeir komu því fyrir á og græddu í höfuð fólks með heilaskaða prófessor sem leitt hefur rannsóknirnar kynnti þær nýlega hér á landi minjavernd og Reykjavíkurborg vinna að endurbyggingu á

á eina tvöfalda sem eftir stendur í Reykjavík húsið sem er í Vesturbænum verður selt sem íbúðarhús á næsta ári

eru næst stærsti flokkurinn á sænska þinginu samkvæmt

sem sænska ríkissjónvarpið birti klukkan sex þegar kjörstöðum var lokað afar lítill munur er á fylgi hægri og vinstri fylkinga í Svíþjóð Bogi Ágústsson er á kosningavöku í Sænska sendiráðinu þar sem beðið er í ofvæni eftir fyrstu tölum

það ber dálítið á milli

fengu hundrað fjörutíu og eitt þingsæti stjórnmálaflokkar mynda gjarnan bandalög í Svíþjóð þannig hafa sósíaldemókratar

starfað saman þá samanstendur mið og af hægri flokknum

Frjálslynda flokknum og kristilegum

standa svo utan þessara tveggja blokka en aðrir flokkar lýstu því yfir fyrir kosningar að þeir ætli ekki að vinna með þeim aukinn stuðningur við

hefur vakið heimsathygli þeir hafa gert málefni innflytjenda að lykilatriði í málflutningi sínum og stefna þeirra þykir umdeild en innflytjendur hafa einnig látið til

sagði í kappræðum í sjónvarpi innflytjendur ekki vera Svía

þeir passi ekki inn í sænskt samfélag

virðast vera að tapa forsætisráðherra mun hann sitja áfram já þeir eru að tapa

fylgi en samt ekki

og það þarf fjórum prósentum til að koma manni á þing ef þeir detta út þeir hafa stutt en búist var við

að fá meira fylgi

léleg útkoma hjá þeim

léleg útkoma hjá þeim ríkisstjórnin kynnir á morgun aðgerðaáætlun sína í loftslagsmálum forsætisráðherra boðar víðtækar breytingar í málaflokknum aðgerðaáætlun í

loftslagsmálum miðar að því að Ísland geti staðið við skuldbindingar sínar samkvæmt Parísarsamkomulaginu í loftslagsmálum til ársins tvö þúsund og þrjátíu umhverfisráðherra hefur leitt vinnuna en fulltrúar sex annarra ráðherra hafa komið að henni stefnt er að því að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda á Íslandi og auka bindingu koldíoxíðs úr andrúmslofti forsætisráðherra sagði í Silfrinu í morgun að áætlunin verði kynnt á morgun og mín trú er sú að maður verði

stærri í pólitík

því að tala við þá sem eru manni ósammála og einmitt að ná málamiðlunum og skilja betur þessi ólíku sjónarmið í samfélaginu þess vegna held ég að við séum

að fara að sjá kerfisbreytingar í mjög mikilvægum og stórum málaflokkum sem mér finnst alls ekki hafa verið

í íslenskri pólitík fyrr en kannski núna hvað erum við að fara að gera jú við erum að fara að sjá mjög framsækin fjárlög af því að spyrð um

ríkisstjórnin að fara að kynna aðgerðaáætlun sína í loftslagsmálum á morgun og þar

þurfa að horfa á algjörlega breytt kerfi

við erum að tala um kerfisbreytingar við erum sjá kerfisbreytingar í loftslagsmálum flokkur fólksins vill hækka skattleysismörk upp í þrjú hundruð og tuttugu þúsund þetta kom fram á landsfundi flokksins um helgina flokksmenn vilja endurskoða Schengen samkomulagið og hætta þátttöku Íslands í

viðskiptaþvingunum gegn Rússum fyrsta landsfundi Flokks fólksins lauk í dag tillögur og ályktanir voru lagðar fram ásamt því sem kosið var í trúnaðarstörf Inga Sæland var einróma kosin í

fundinum lauk með ræðu formanns sem sagðist vera djúpt snortin yfir því hversu vel hefði gengið um helgina ég er bara alveg auðmjúk gagnvart þessari

ótrúlega þakklát þvílík grasrót sem við eigum og þvílíkur vöxtur og þvílík gleði

og allt þetta hefur bara gengið svo ótrúlega vel ég myndi bara segja að þetta væri hinn fullkomni landsfundur á fundinum var ályktað um efnahags og utanríkismál áhersla er lögð á ábyrga fjármálastefnu og atvinnulífið athygli hefur vakið að flokkurinn vill skoða kosti og galla aðildar e e s samningsins og Schengen samstarfsins Bretland og Írland

séu ekki aðilar að þessu samstarfi og það sé tilefni til að skoða stöðuna okkur finnst það þess vegna alveg einnar messu virði að skoða hvaða kostir og gallar gallar fylgi því fyrir okkur að taka þátt í þessu samstarfi að Ísland hætti þátttöku í viðskiptabanni gegn Rússlandi ég ætla ekkert að fella neina dóma eða segja eitt eða neitt um um um þá atburði eða þau atvik sem við erum að fjalla um þetta og reyndin hefur orðið sú að við berum miklu þyngri byrgðar í ályktun velferðarnefndar flokksins segir meðal annars að hækka eigi persónuafsláttinn svo tryggja megi þrjú hundruð og tuttugu þúsund króna skattfrjálsa framfærslu á mánuði Bjarni Benediktsson fjármála og efnahagsráðherra svaraði nýlega

fyrirspurn Guðmundar um lækkun tekjuskatts Bjarni sagði að tekjur ríkissjóðs myndu skerðast um hundrað fjörutíu og níu milljarða króna og myndi því tekjuskatturinn rýrna um áttatíu og níu prósent

fyrir þau svör vegna þess að hann kemur með rosalega tölu uppá hundrað og fimmtíu milljarða

fyrir mitt leyti þá er hann bara að segja að þetta kosti hundrað og fimmtíu milljarða þá er búið að taka þessa hundrað og fimmtíu milljarða af eldri borgurum og öryrkjum og láglaunafólki og þá bara skilum við

þessu búist er við því að stjórnvöld í Sýrlandi beiti sér af hörku við að endurheimta hérað á næstu dögum fréttastofa ræddi við íbúa í Idlib í dag sem segir fólk enn halda í vonina um að ekki verði ráðist inn í héraðið harðar loftárásir voru gerðar í morgun á Idlib hérað sem eitt af síðustu vígum uppreisnarmanna í Sýrlandi búist er við því að hersveitir stjórnvalda geri innrás á næstu dögum

býr í kafar Nabl í

hafi verið eingöngu af hálfu stjórnarhersins sem sé máttlaus án stuðnings Rússa og Írana segir að þess vegna bindi íbúar enn vonir við að örlög þeirra verði ekki þau sömu og íbúa í og Austur Ghouta þar sem fjöldi íbúa féll í loftárásum hann telur alþjóðasamfélagið á bandi óbreyttra borgara og viðræður forseta Tyrklands Írans og Rússlands gætu skilað því að stjórnarherinn fái ekki stuðning til þess að ráðast inn í

málflutningur stjórnvalda í Sýrlandi og bandamanna þeirra er að

undir yfirráðum hryðjuverkamanna og því þurfi að frelsa íbúa með öðrum hætti en með stórfelldum árásum sem bitni á óbreyttum borgurum

vísindamenn í Bandaríkjunum hafa fundið upp aðferð til að bæta minni sjúklinga með heilaskaða með örflögu sem virkar eins og taugakerfi bandarískur prófessor sem leitt hefur rannsóknirnar kom nýlega fram á ráðstefnu í Háskóla Íslands að græða

í höfuðið á fólki til að bæta minni þess er hugmynd sem kemur beint úr vísindaskáldsögum og hún virðist nú ætla að verða að veruleika þökk sé Theodore Berger prófessor í við Háskólann í Suður Kaliforníu og samstarfsfólki hans markmiðið er að hjálpa fólki sem er með skaddað langtímaminni vegna flogaveiki heilablóðfalls eða heilabilunar fann út hvernig það svæði heilans sem geymir langtímaminni vinnur úr upplýsingum

gerði síðan hermilíkan af virkni taugakerfisins því var síðan komið fyrir í

tilraunirnar hófust fyrir hátt í tuttugu árum og til að byrja með voru þær gerðar á rottum og öpum fyrir þremur árum var farið að prófa aðferðina á fólki með flogaveiki niðurstöðurnar

greinarnar um niðurstöðurnar voru birtar í

í kringum síðustu áramót rannsóknirnar eru

af bandaríska varnarmálaráðuneytinu þær vekja upp fjölmargar siðferðislegar spurningar því minni fólks er óneitanlega tengt persónuleika þess hvaða hættur hugsanlega sé einnig hægt að nýta þessa tækni til dæmis við smíði vélmenna miklar framfarir hafi orðið í Bandaríkjunum í hönnun

unnið er að því að endurbyggja hundrað og sextíu fermetra í Vesturbæ Reykjavíkur áætlaður kostnaður nemur hátt í tvöhundruð milljónum króna en til stendur að selja það sem íbúðarhús stórasel við Holtsgötu í Reykjavík er tvöfaldur sá eini sem eftir stendur í Reykjavík húsið var byggt í tveimur áföngum árin átján hundruð áttatíu og fjögurra og átján hundruð níutíu og þrjú en áður höfðu torfhús staðið á lóðinni öldum saman búið var í húsinu allt til ársins tvö þúsund og tólf þegar Reykjavíkurborg eignaðist það

var þá orðið mjög hrörlegt bæði hafði hluta af því verið breytt verulega til vansa hlaðnir veggir höfðu verið rifnir til að búa til stærri stofur og svona meiri þægindi fyrir viðkomandi þess tíma þannig að þetta var komið á elleftu stundu árið tvö þúsund og fjórtán var ráðist í fornleifarannsóknir á lóðinni og árið tvö þúsund og fimmtán hófst svo endurbygging á húsinu í samstarfi Reykjavíkurborgar og minjaverndar Þorsteinn segir að reynt sé að halda í uppruna hússins við framkvæmdirnar en við neyðumst til þess að breyta húsinu að einhverju leyti þetta þarf að nýtast í dag sem íbúðarhús og þetta hús verður selt að endurgerð lokinni og kröfur nútímans eru æði frábrugðnar því sem sett húsið er um hundrað og sextíu fermetrar og Þorsteinn segir að í ljósi þess að það er mjög aðþrengt þar sem það stendur hafi komið til tals að flytja það að lokum hafi þó verið ákveðið að gera það upp þar sem það stendur stefnt er að því að ljúka verkinu um mitt næsta ár og selja það þá sem íbúðarhús Þorsteinn segir að áætlaður kostnaður við verkið sé vel á annað hundrað milljónir króna

sem fór langt fram úr áætlun er hætta á slíku hér ekki á þeim stærðum sem þar voru þetta verður dýrara en við vorum að vonast til í upphafi það vill því miður oft verða þótt við séum vanir verkum af þessum toga eru líkur á að söluandvirðið dekki kostnaðinn nei alveg frá upphafi samskipta um yfirtöku minjaverndar á eigninni var okkur þannig að þetta snýst fyrst og fremst um að vernda þetta hús

þá sögu sem á bakvið það stendur bæði húsinu sjálfu og staðnum að loknum skóladegi grunnskólabarna á Hólmavík eru þau einnig búin að fara í íþróttir klúbbastarf og í tónlistartíma tómstundafulltrúi segir markmiðið vera að jafna tækifæri barna til tómstundaiðkunar í grunnskólanum á Hólmavík tíðkast nú að tengja saman skólastarf og tómstundir á milli klukkan átta og fjögur þetta gengur út á að þau nái skólastarfi tómstundum og íþróttum í einni samfelldri lotu núna er þetta bara skólastarf og þetta kemur best út fyrir börnin æ fleiri skólar bjóða upp á samfelldan dag en það er oftast einungis í boði fyrir yngstu

börnin við brjótum upp daginn fyrir fyrsta til fjórða bekk en að loknum skóla hjá fimmta til tíunda bekk fá þau sína tómstund núna er það bara eftir hálf þrjú og búið fjögur og hvernig finnst þér það gott hverju breytir það mér finnst þetta

ganga vel og krakkarnir ekki orðnir þreyttir þótt aftur í tíma eftir hádegi nei alls ekki jafnvel alveg full af orku eftir hádegið að byrja aftur krakkarnir skipta um umhverfi dagurinn styttist og nú þurfa krakkar sem búa utan Hólmavíkur ekki að bíða í bænum fram eftir degi til að fara í tómstundir ég fór oftast bara

en komstu þá ekki stundum seint heim á kvöldin jú ég kom

krakkar geta því verið komnir heim uppúr klukkan fjögur og foreldrar þurfa ekki að verja jafn miklum tíma í að skutla og sækja við vonum að

sé í hag fyrir foreldrar en númer eitt tvö og þrjú að þetta sé

öll tækifæri sem þau geta fengið og þá

á morgun verður hæg breytileg átt og allvíða skúrir einkum síðdegis hiti verður á bilinu sjö til tólf stig hlýjast

Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðurfréttir strax að loknum íþróttum

munur er á fylgi hægri og vinstri fylkinga í Svíþjóð samkvæmt útgönguspá sem birt var klukkan sex í kvöld þegar kjörstöðum var lokað svíþjóðardemókratar eru næst stærsti flokkurinn samkvæmt spánni flokkur fólksins vill hækka skattleysismörk í þrjú hundruð og tuttugu þúsund krónur þingmaður flokksins gefur lítið fyrir svör fjármálaráðherra um að slíkt kosti tæpa hundrað og fimmtíu milljarða króna íbúar

að örlög þeirra verði ekki þau sömu og íbúa annarra héraða í landinu sem stjórnarherinn hefur endurheimt þetta segir kennari í

sem fréttastofa ræddi við í dag vísindamönnum í Bandaríkjunum hefur tekist að búa til gerviminni þeir komu því fyrir á og græddu í höfuð fólks með heilaskaða prófessor sem leitt hefur rannsóknirnar kynnti þær nýlega hér á landi minjavernd og Reykjavíkurborg vinna

vinna að endurbyggingu á eina tvöfalda sem eftir stendur í Reykjavík húsið sem er í Vesturbænum verður selt sem íbúðarhús á næsta ári þá er þessu lokið hjá okkur í kvöld og komið að íþróttum og veðri tíufréttir í útvarpi verða á sínum stað í kvöld og fréttir allan sólarhringinn á rúv punktur is takk fyrir samfylgdina um helgina verið þið sæl